Ia, izy koa anao zaraiky zen̈y ty handeha amy firenena araiky, anao amy zay zen̈y tsisy ty havozovozo feky mandeha <hesitation> karà ataoko ny azo ny haiko donko e. <hesitation> Anao zen̈y mila man̈ana GPS akendriky edy e izahavana lalana. Aviô aminjay mila misy vôla koa zen̈y aminao an̈y handihan̈anao tômôbily. Aviô <hesitation> antony manontany olo koa zen̈y anao.